أنا يعجبني وأعشج المطبخ الإيطالي بعتجد أني راح ساويلهم بيتزا أو إني راح ساوي اسباجيتي أو باستا أنا ب- من عشاق هذا المطبخ الصراحة ما- مابيعجبني أو هاك- هاديك الشغلات المطبخات العربي أو الآسيوي أنا بالمطبخ الإيطالي.